Kítí jaa jika yachi xaa yua chii tisaa luli kuutí tee kuenta na kaa xini inn chuun, jaa ñuutí inn kachini luli sua kaatu suaa katu xini lulití, tee nuu kua'ayoo nu kuayo ntenu kuayo te kentatí tee yachi xaa jaa chii yachii xaani jakusau'utí xii jinuu xaatí kuatí tee ni tua nii jiniyo nutí, kítí yua kua kua kua na nani jinituna jaa jinu xaatí te este saba kaa kíti luli chii tuu pero kítíliun chii jinu xaatí te.